Laha misy namako zao ho vahiny amiko amin'ny ho avy agn'amiko ao amin'ny herignandro agnabo igny, ny siky ampanaoviko azy de hoe ka manao siky agnabo ampoto-pe fa ny vady aman-janako an-tragno ato, mba hoe mba manao fisikina maoderina zany e mba tsy ho harahin-jaza tahaky, zay gny ampanaoviko azy.